Misaotsy amy toraky voninkazo e! Tsy diniko mañety añao malaelo da zay mahatonga anahy mañano raha karà zay mampalifaly añao.